Men ko’pincha onlayn haridlar qilaman. Chunki onlayn haridlarda judayam ko’plab variantlarni ko’rib chiqqan holda tanlov qilaman. Va uni internet orqali <hesitation> buyurtma berib, bir kun ichidayoq qabul qilib olishim mumkin.